Enkoko, ndakwata esafuriya, ngite aha mahega, obwe nda naamazire kushara enkoko yangye, ntemu ya nkoko naamara kugitamu, ngifundikireho ntemu omwonyo, emanze yaa- yaabira mbwenu ngikaamuuremu ga meezi agu nda naagyozamu. Obwe nda naagiteeka ntagitiiremu ebyo bi- bi- bisiikiiso, ngiteke yaamara kukaamuukamu ga miizi gu naayoza, ntemu akatunguru, kaamara kunogamu, ntemu enyaanya, naamara kutamu enyaanya, mbisi mbihindahindure naamara kubihindahindura, ntemu ka supu aku ndamanya ngu karabaasa ku- kuhaaza abantu abu ndinabo omuuka, deero nfundikireho, byamara kusa gye nkareeba ngu byasa byatereera, nyihure ngaburire abantu b'omuka.